Oime ko amogue tembiu ko oyikavita vi anita uajaeteye vi jembosirei jare mbae ipise oyemboyao iye esa ya no oyeapokavicata ko oyemboyaete ya ngara uajaeteye mbae oyeiti supe yau cavi vaera